Domofeŋo ka, koolaa a ka, niŋ i ye a kendemaa domo, a ka jaatoo foloo topoto le. I se a je saasaa te i bataandi la, niŋ a domoňaa loŋ ne, i ye i domofeŋo loŋ. Aduŋ fanaŋ a ka moo la jaatoo yiriwaa le puru ko a ye, i kana,, jamaa bi jee a si saasaa bayi noo jaatoo kono le. Doolu bi jee a si jaatoolu reki, a si i jaatoo ňiiňaa puru a ye beteyaa i se a je moolu te a fo la noo ňiŋ kaarii fele a labarita baake. Donku domoroo a ye nafaa soto jaatoo kono, a ka jaatoo banbanndi, a ka moo jaatoo yiriwaandi, a ka wo le ke noo